En Suíça se celebra un festival que se hazi enos Alpis, cerca dun castillu en ruinas. Se hazi ca dozi añus i destacan la coltura tradicional suíça i hazin competicionis deportivas de tiraeru de piera, una piera grandi de granu, i tamién luchi suíçu tienin. Tó es mu suíçu, no poían por menus. I, craru, pos tamién ai música, i ain bailis i sotras espressionis colturalis que tapocu no te sé cuental ya más. Comerán Tobleronis d'essus, me figuru yo.